Ipëla pancí përëfere njí cí pëla súup uguk, pëla súup uguk. Má mënjá mëŋal pëwel pël kañan dikaţëenk, kañan dikaţëenk má pul cíwun pëla përëfere njí. Pëla pun wí mëpee wun kaŋal ţí ipëla bëliyëng, pëla wun má bañaan jáaţ wuţënk kayël pëla pëmënţ pun waw.